أعتقد أن صحاباتي كيفاش يوصفوني للغير للناس لخرى، طبعا يقولو طيبة، يقولو ممكن ذكية، تعاون الناس، ناس ملاح، خاطيها المشاكل. هاذو قاع صفات سمعت الناس قالوهم عليا.